Jaa wula je'tii la <hesitation> je' águila kik'ar o ja'ar laa la murciélago ke nkii kisik' kik'uxbaal chaq'ab' ru'uum keh ki'wura pan q'iij ru'uum re' ki kisik' kik'uxb'aal chaq'ab' kik'ux kotaq sa'jaa' kik'ux este ch'ahqon cha kotaq chikop ke ke mas rich'eet keh keh